ثلاثة ديال الساعات في اليوم كتعني قراية د كتاب ساعة الاستمتاع بشي فيلم قصير يكون فيه شي ساعة ونصف ونصف ساعة لي بقات ندير شي مكالمة مع شي حبيب أو قريب في الغالب الوالدة أو الزوجة أو الأبناء.